E- bhoven bharosoaizoi fara bhodam onor rofan ora num gwan sem oro ra hekabhe egbeh sam kara onor bhoven fa hara bhun demene rofem ora hotere obhazi, hotere obhazi mora etoma sakubha hotere obhazi rofem asa ka ro demne egbeh gbeh bheveb ba obhazi onar ava yem atar bharo so a'zoi sem nta roso a'zoisem aka rote bheven ba dor ekubho eye kpam bheven ba inai eve ye ora ona ru sava wune sa va fi bha hotere obhazi asa nu etoma jem odemene an ntagwo anu je odemene asaagba nujento ja agbava ono dudu ntoro gbonu etoma je demademene ozama bhon hotere obhazi ora etoma an onor gwo yina hktere obhazi, oyina etoma ikpakpai kpa ono agwenana gwo nu bha hotere obhazi omovoi ntara va hotere obhazi ava ose bho asa nemene onor gwen jene agba humo a’ fiefi hotere obhazi, ehumo hotere obhazi efi onor efi ena onor ozeotaoro raze ja obhazi oyina ara roso a'zoi sem rarumarum mmova hekpon a gwan a'gwen sen gwora jizos krais gwora gwan agwe gwan e vana ovonyi dor or dor eku bhame agwo sa yina raze jem ja obhazi oyina ara dom. Bha egbeh ajenana ja gwo aka ra bhanor oso ze nta ra kpere onor hotere obhazi ozama hotere kwemanire ora onor so far okpene onor dudu safa hotere obhazi a kpene anyi onor gwen jene, bheven baka bhera bha roso a'zoi manire bhehara hara onaru agwo sa nu bha hotere obhazi asa ye ntorovoi a'ofefio ovoi afi ono dudu efi ovoi ana bheven ba bhebhana bho ovoi ana bhoja obhazi rofem hamare pebho ora egbe ara jani jani ero na rofem run deme ne kasen kasen ntagwo aka totobha hotere obhazi ara onordudu aka na onodudu oyen moven fa gwo aye bha hotere obhazio aka ana onodudu oze esasa sa he ku bha hotere obtere obhazi ora etoma edor, hotere obhazi ora obhazi amena mene. Egbe ajenana ja doese ke na hotere obha zi sayen rofem sa rodama damo bhoven o'fen egba jere sunhani a ku bhausa obhazi onaru egba jenana sa do eku ntarofem ro dam dor sora hotere obhazi ador ehere huomo ebhabhana rofem ha rodo mma da rodemene dor kasen onary onor agwenana bha egbe jenere gwa rofem ro demademene ora hotere obhazi ere humo ehubhara domene.